Bu so'zlar meni juda xursand qiladi. Do'stlikni qadrlayman va har doim yordam berishga tayyorman. Siz bilan vaqt o'tkazish juda yoqadi. Kitob o'qishni va siz bilan sayohat qilishni juda-juda xohlayman.